सर आप मन मोर सीट ला ले लेवा आप मन के उम्र के देख के लागत। हवे की आप मन ला सीट के बहुत जुर्रत हवे आप मन बहुत थक गए। हवा आपके सेवा करे के मोके सौभाग्य प्राप्त होइस है। मोके तुमर आशीर्वाद के बहुत जरूरत हवे तुमन ऐ सीट ला लेवा।